Ah raha aminahy manokana zao <hesitation> indraika isanandro a le amin'ny mandraina iny izy io kiva io a no tokony hoe a <hesitation> ampiasa vatana hoe ampikotranina zany izy ohatra hoe asiana miazakazaka asiana manandaka raha asiana malaka raha karaha karaha an'zany.